Iyaa othewa oshinima shina oshilonga mo- monakalamwenyo yomuntu onga uuyogoki. Shampa waadha omuntu omuyogoki owuna oku kala wuna othewa aluhe pehala lyoye. Tango tango ote tameke naandji yo- yo- ndji hatu iyogo ndji hatu longitha oku iyoga komalutu. Odhili paali. Mopaife ngeyi aantu aanongononi oyeetako oothewa dhimwe dhilipo dhomeya hadhi iyogithwa paife momalutu. Ihe ngame sho te putuka kandali ndi dhi shi. Okwali ndishi owala dhomakuma. Othewa yo- yimwe yalipo nokuli haku tiwa othewa yondhopi. Oyina oshilonga shinene nayi. Ndjono ohatu yi iyogitha komalutu, yinapo yina ezimba. ezimba lela lela nenge opokayiyogelo wa iyogelepo netutu olundji. Iyaa. Po opena nee ndji hatu ithana tatuti othewa yombundu. Ndjono ohatuyi longitha nee oku yoga iizalomwa yetu. tatu yogo iikamusino. uumbindja. oondjiwamagulu dhetu. ayihe mbyono ohatu longitha othewa ndjo yombundu, opo tu yoge iizaloma yetu. Po pena nee ndji haku tiwa ohayi yogitha ohayi longithwa kelugo. Kelugo nee kuna tatu yogo iiyaha. ngaashi nee momagumbo getu gomoondolopa. tandi yogo iiyaha. tandi opaleke iinima ayihe moko melugo mo- mo melugo mono. ondina oku longitha othewa ndjono yomeya ndjono ya nuninwa oku longithwa pehala mpo.